اني نحب الموسيقى الهادية <hesitation> بنحس انها بتريح الواحد هيكي وبتعمل شعور كويس يعني ما بحب كتير هاي الطيخ طاخ الموسيقى العالية اللي هي تحسها بتهيج الاعصاب يعني ما فيها اي نوع من انواع الراحة او الاستمتاع ف لهكي نحب الموسيقى الهادية.